Eey, sahaatuji huutoraade leɗɗe puunti ene nafa no feewi. Ngati ñawu sahaatuji woni ko e hoore. So o hokkaama lekki, o wiyaama wonde lekki ki ne nafa, ene moƴƴi e cellal makko no feewi. Kono noon tawi noon a teyi, aɗa anndi tigi ɗum safrataa mo, kagi njiɗɗa tan ko ñaamde jawdi makko, ɗum noon, ɗum moƴƴaani.